An amtan ho sagale atini diram lakifte ama guya lakifte ama sapa lakift tam sila nyano dabde paka gan tok nyano dabda hoanan yedan sagale anin sila hin nyan sila chai diramatii breakfastii breakfast lakise skipe deqe lanchi nyadaa, lanchin muhimu hamtua malsun deqe dandete breakfast lakise lanchi deqe sagale chaiaf iyo sagale dibi wotin nyadaa dub aksun dandee hiola bila chain anin qaben.